अ, बिल्कुल। पोलैंडऊ इतिहासऊ इद दिलचस्प तथ्य ह्यू निज। पोलैंडऊ इतिहास बोदी पुराना निज, ऐ हुजू स्थापना दसवीं शताब्दी हाचिद। पोलैंडऊ पहला राजा मइसजको नितो, जिसने नौ सौ छिसयासठऊ पोलैंडऊ इद ईसाई राज्य बन्यामोग। पोलैंडऊ सोलहवीं शताब्दीऊ आनु स्वर्ण युगऊ अनुभव लान्च, जू इद शक्तिशाली रंग समृद्ध देश नितो। हालांकि, अट्ठारहवीं शताब्दी पंग पोलैंडऊ रूस, प्रशिया रंग ऑस्ट्रिया द्वारा विभाजित लानोग, ऐ जू उन्निस हजार अट्ठारह पंग फिर इद स्वतंत्र देश बन्येग।